في يوم من الأيام، كان في رائد مهمته وهو يراقب في السماء وهو يراقب السماء وفجأة شاف نجم يلمع بطريقة غريبة قرر يواجه مركبته ويرجع مركبته الفضاء نحوه وكلما اقترب أكثر اكتشف إن مهوش نجم عادي بل كان كائن غريب ينبعث منه ضو غير معروف.